biness anin akan sodaad bines bofaatiey, bofnini hamaa, sumu kali hamtu kaba, woin inama nyaatinen inamaan achitum duaa inama ijes, kadibin ka an sodadinen neeqa, biness sun biness jabaa, aminenii woinin inamaa kabetutuu inama ijesa, biness ann akan sodad bofaf iyyo neeqay iyo gadars iyo arb.